रॉक म्यूजिक हेँ स्फूर्ताचे संगीत आहे जावं जाणं आसं हेँ। गाणे लागताच लोकांचा उत्साह खुब वाढता पण काई लोकांक हेँ। गाणे ऐकपाक आवडना, माझ्या मती प्रत्येकाची गाण्या विषयीची आवड वेगळी असतली आनी प्रत्येकान ताचो स्वीकार करपाक जाई।